Livi <hesitation> ye refrigerador á, xi lo nandɨ'ɨsoi ya á kuu ye lo livi laxikoi, na nka kuu jniñoi lo laxikoi naá, xi jnu ɨ́ɨ́n na nka kuu nkaso ye kaa nkaso joño nka na nka, te líi xi lo tova'ai, <noise> kú chivi nka lo na kɨ'ɨ ichii naá, a ɨ́ɨ́n nka ye ni yeeso te ña ni ndɨ'ɨ kaaso, te lujua livi ni lakeva'aso te ni xi'iso ichii naá, te lujua kulii ka nka ɨ́ɨ́n nka ye lo yeeso naá, a ɨ́ɨ́n taka verdura nka a na nka na te lujua ni tova'aso ɨ́ɨ́n ichi uli naá, te livi lo na xi'iso naá, na nka lo na kú chivi, ɨ́ɨ́n nka ye lo chivii yaxi naá, te na tova'aso ichii naá te ye naá nka kuu ye lo livi xideña'a ye refrigerador naá, a ɨ́ɨ́n nka ye lo laxikoi kuu nkaso ye ko'o nkaso ndute ni xiko a ɨ́ɨ́n nka ye vijli naá na xiko, te ye naá lo kijlei lo laxikoi naá ye naá kuu jniño ye refrigerador naá.